پرندے اپنے گھونسلے بنانے قدرتی سامگری دا استعمال کردے ہے۔ ہر پرجاتی دے پرندے گھونسلہ بنان دا وکھرا طریقہ رکھدے ہے۔ اوہ اکثر پتے، ریشے، انسانی سامگری نال پلاسٹک دے ٹکڑے ورگیاں چیزاں نوں اکٹھا کر دے ہے۔ پہلے تے پرندے لچکدار، خشک اتے تھکّی ہوئیاں ٹہنیاں چُن دے ہے۔ جی میں درختاں دیاں ٹہنیاں <hesitation> جھاڑ بوٹے، عمارتاں دیاں دراڑاں جایکھانی، گھونسلے دی تعمیر پرندے دی پرجاتی تے مواد تے کردے ہے۔ کچھ پرندے کالک جیہیاں چیزاں نال گھونسلے بناؤندے ہے۔ جی میں گوریا جات دے کچھ پرندے سندران پتھران جا سانچے بناؤندے ہے۔ جی میں کبوتر، تیتر اتے بٹیر زمین اتے سندران کھڈ بناؤندے ہے۔ کچھ پرندے ٹہنی اتے گھاس نوں اپنی چونچ نال بُن کے گھونسلہ بناؤندے ہے۔ کچھ پرندے چپکدار پدارتھ دا، جی میں لعاب دا، استعمال کر کے سامگری نوں اکٹھا رکھدے ہے۔ گھونسلے دی خندق میں جاتی ہے۔